Iko kuru muro, nagai ee muuro ama morum toi maumoro punpuku aipuio. punpukuorogu ro, nagai agigui oi iko aike auge punpukuoro, nagai ee nakuru. Tokinugu akoi toi minmintaio, mintamo upumo iko rogoro opou toto kokoguakui, kokoguakugu roo egu nagai toi agi la aike oirammo ege into an apagom. Egu temu nomu nagai toi ege kurukeru ako roi maumoro mintaio, uro tokinugu, tokinugu toi nomoge rakugaipuro maumoro mintalo upuro. Iko rogolo unn ako roi kogugu egu toi onitoim oo, onitonno toi lopa ako rogolo umm maumorilo punpukuommo an apitai, an apitagu toi egu agio ako aike tagu ege numakuge kokoguio. Egu araninai egu toi nkeio. Iko egu tono nke nkei pigu egu ako roi munare mun muruorogu egu toi mintaro nagai muruoim oo, muruommo egu tono, lopa roi patagugu. Egu ikogo kuuru, kuuru lopa muneguro toi uro ikoge rogoroge opoge kaigorogu agi ia tegu roi noke mara unun, u egu un, ugu, iko kuuru un ugu. Toutou agio ia aike roke kuuru unun-uu, lopa toi maumorilo kaigorogu agio la tagu kuuru.